Staggo parlando, ançi, son che parlo in zeneise, a lengua antiga de Zena e da Liguria, e me piaxe parlâla, sciben che se peu fâ sempre de meno perché de maniman gh'é meno gente che â sa parlâ, perché o l'é un mòddo de sentîse à casa, de ëse mi.